Ël forno a microonde, së la roba che deve fe cözi al e cungelà a ie tüt ën sistema për felu scungelé e pöi büte ël programma për fela cözi, tüt li